Jam nga hootinir dum rada nga lo hoa on tonga wari tonga ii konga ii dingala rangawara nga darha kombiman. Sayagoponga lo hawa lula vaita do asa manji lenjipa.